יא, ביידע קוה'לעך און ציגעלעך קענען דערקענען מענטשען'ס, <hesitation> זיי קענען <hesitation> זיי זיי קענען אזוי ווי וויסן ווער וועם זיי קענען און וועם זיי קענען נישט, און זיי ווייזן אז זיי קענען אז זיי האבן ליב מענטשען אדער זיי קענען א מענטש <hesitation> ביי זיך אנלאנען אויף זיי אדער ווען זיי <hesitation> קערפער זעהט אויס ראויג.